Tia ua na i pake'e pakean na hanue ne luma la'a lei sare saere na upa re ata ti na upa i pake pakeana hanue eu olama ne pesta re atati na upa i eu hanue ieu sopa yane olama gereja ire atati na upa i eu hanue i eu lama pasaro re ata teni upa jadi kalu na ipake pakean na sa ahuei i eu olama gereja repakean na ramen i olama pesta re pakean ne ramen ica esa e olama wesio re pakean na ramen i we sie i pa ke'e pakean na wesie bukan nai pake'e pakean na olama mane la'a lei selu ma la'a lei lo oue sia taam karna pakean ne olama awesie ta pakean na we'e sie se pakean na ona ma luma la'a lei pakean ne muna e mame mena manusia sa si pake pakean ne we sie sa i same sa henten yahi henten yahi heneten yae lau si eta ta ini yoro ata ne'e si tukae kalo ko lae nae tata ini tam mour sa sinahu yama yau pakean ne mesa kola'e bersih uri o mosa ae re tata ini taam remesa tado pake'e lai ni isa pake eu wesie mane yo eu na <hesitation> papa leo papa papa leo papa lo sae Jadi i pake'e pakeane reisa harus re atoran ipe eu lo'o ne pakeana hanu ne pesta re pakeane re se re ire eu hanue lo gereja re pakeane ra'amen eu hanue ne pasar ro mane pakeane ra'amen i eu olama na tumata silie pake pake'e pake'e pakeane mesa nalo'o pas ere sa ere na olama ana walama ona tumata ei im heu bole i pake'e pakeane mal re nohin karna i i eu o lama yeu oi temina sebab i pake'e pakeana rere wana ite eu otemena moto mata sili eu pa muri ih kalu ieu ta'i pake pakeana sala ih im useu pake'e pakeana na upa mere i eu lama i sopaiana lama gereja yo pake pakeana ahiyati senapa no him taam sebab ite tumata re'i i pake pakeana ite lie pa'a son mo tumata silie opa muri se oteimena ih pakeana remesa e bisa taam nei pake'e hanola pesta re pakeane se reire se alu hanue gereja woru pakean seme mami mena manusia una esa kalu i eu gereja sa i eu sopa iane olama gereja sa harus pake katanaru ei ya'e i pake'e lahite bulus e i pake'e lahi Sa ere langsung re'i se taam sa eu pesta se hasa terserah mane ala mane o barang kalu pesta sa ele se'e paksa am taam pesat mesa tumata se ana sou marae ana se bebas rapi le mo olama ne adatai sa taam adatai sahaue ama kabaia i eu lo adatia sa kabaya putune ama mate manu wai pake'e mate ne ulu se yani putu ne ite le'e mahina hanue pake'e kabaya yaputu ne pake hanu adati se pakei la pasi talopa ipake'e talopa taam mahina hiya manu wai hia pake talo pa kalu o gereja harus pake'e talopa manu wai o pake'e talopa mahina pake talopa i eu sopa iane lau gereja le pesta mane ipake'e talopa talopa mesa i pake'e naloi eu pesta se i eu gereja se pake talopa taam sa sian se'i imei iu ne pesta se eu la pe pake ta'alopa taa'm ain huhui pake ain huhui ni mesa ite pake aem huhuin saha nue olama ama adati adati olama adati reisa hoi pakea ta ta'a lopa taam ieu han lolu mala eu i lapasi ta'a lopa opa muri resa tamni Kahinane hiya mutuwane hiya skena sei adastis tam ni seulaupa mane pake talopa maunaim amemena amsia umnaina umala'a si tue sai mane si pake talopa tan si ue sa'ae suhuhu hina eheu wano pala esasi rasa si aesimi sar lutiliao sere seret losapake parang tang ma unai uta upamurisatam olike sa talopa akenaloi una ae mala yeyare isao mula mula mae pake itahanne o utune lamane aspaltan barang pakae talopa lae le'e jadi wana pake pake yane risa harus um liet secara pakeane reina lo'o wesie reina lo'o olam ruma lalei reina lo'o eu hanue ne eu sopayano lama gereja rei pakian rei pantas naloi eulama pesta i pakian pakian parantam sebab pakian pakian paranda iro tumata si i ema itai im tai pakian i bintang teriyee teriyeee atoran sa ta'am Remesa semerio dunia e re'i dunia i canggi le jadi tumata si li ese lumata so marai ana se siprotes o soma rasia rasia mere mo kalu ite ama so usa tam pake'e sa e se sa e se yang pete ola we pake ena lo'o sou ana walama mane sei pake ena lo'o i paketa lo pamesa na loi e lete ai ma alae ootune halae hatu mo unae ma memena sa taa'm si eu we sio ya a sihuhu ina sesi eu la opa mane apalagi una manu mena sia ene sa kalu mala ere iu na esa site ina se ta'a lopa me lau pa site ina si pake'e ka ata si eu fufu im se ma mane taa'm sipake'e si ka ata upa lale mo sisa biaran sa rolama mo ite opa muri ri se taa'm paere kahina ne paere mutuane si eu sa mo ya kata etei se ya mati ne ulu se taa'm se si eu si e me mane si e tae so marae ana se iti si pake'e si atoran tam ni si pake'e ne pakean ne atoran tam ni a loi ite ina ama rata taa'm ite ina ama su su ma taam pakean na mose pake eu paran mane pakean e i eu sopa iane yaro i eu pae ya ma yaru se pakean ne na lo'o lo ma lu ma le i eu wesia yaru tae sua tae pake ero hulama luma lalei helu ma ena o patma tasi si saere yama na opa sili dai ma akhirnya se ana leke mese pake eu pake yalama ma'e olama we sie tae suae pake ero lama luma la'a lei helu tae si pesta lau pa te pake eru hanue i eu pesta yaru sei ieu sopa iana te iu sopa iane yaru huelu jadi pakean re isa harus i pakere atoran re saere o ha sai sai yare e pakeane eu lama sopa yane re pakeane sere ire re pakeane sere ire se eu pae eu ma pakean le yang penting pakeane eremesa harus i eru na pasonia o istirika se taam se awero ero e